أنا نفضل نكون أذكي شخص لاخاطش <hesitation> رأي الناس ما يـ يهمنيش بزاف، ما أنا أصلا انسانة <hesitation> انطوائية نوعا ما. تسمالا ما نـ ما يهمنيش أن يكونو قاع الناس يعرفوني. و لكن أكيد يهمني انني نكون الأذكى لاخاطش نبغي نقرا، نبغي نعرف على الـ الحوايج، نبغي نكون قادرة أنني نحل الـ <hesitation> المشكلات. تسمالا نـ نخيّر نكون أذكى.